Bueno, estee refrigerodor un chií este, refrigerodor chi pues saa, bueno ja ku vaia ja ma teuf chii nteluuyo, naan chir naan chir orayo te ma tiuf. Yua se este salayo, chivoyo iniñun nasa suoni ehi pos chuun yayo naan tei ntoo, nu kunu pos chuun orayo pini nava ma tiú chii este refrioun yua kua kalara.